Amaisha apa dunia pa onne mwina lonya yani kusi wino umu kweli kabisa lazima nufi kwene tuku pela tukachange nasikwe sweikora kwa mfano umazana pamukunde umilu nyoonko au waile wi yukumu nyoonko ngaya uru kukule maya kuku ya- ya- ya- yakuisi sire amkunda nandia kwi teranto kwende yakwe yakwenena iswala yato waile wiya kuli fulanya umakanu tawe ntaile kiifu fwandinu kwiya waile wiya kwa hio ufi ulipo nuu kweli ulip nalikinu mazana ainji tukupela tuku danganyana tukingi zshanu nuku matatizo uku toka nanu fi kwene okwene kwa hio usi binadamu wino ngaishi ukunze kuunku bila kuuku yanufi usicha mwanche wala kusicha wikoli